דעמאקראטישע גאווערנמענט איז די בעסטע וועג פאר מענטשן ווייל מענטשן דארפן האבן זייער <hesitation> פלאץ צו זאגן וואס זיי ווילן ס'זאל געשען מיט זיי און <hesitation> ס'איז זייער וויכטיג פאר מענטשן צו האבן די פרייהייט וואס א דעמאקראטישע גאווערנמענט קען געבן.